Mes gitares edhe pianos nuk jom e sigurtë çka kisha zgjedh. <hesitation> gitarja m’pëlqen si instrument shumë po edhe pianoja osht instrument shumë i bukur. Pianoja osht nifar instrumenti shumë femnorë edhe tingulli që e lshon osht thjeshtë i mrekullushëm. Po gitarja osht thjeshtë shumë cool. Me dit m’i ra gitares automatikisht konsiderohesh si njo ndër njerzt ma cool najhere.